Uinga usuma uno ungalulesha kwamba usuma kwanzi jambulia kwanza ilazima pawe na maandilizi masuma acha kudia antuya yadie yamwe ikute apo alipano tungati uinga usuma lakini ndipasi iweno maandalizi masuma cha kulia tutange tutuinga usuma jambo lia pili lino lingaule suinga uyusuma iweno mipango mikakati mizima ya muda wakuti kwamba watafu umafu indo imafungwa mdaa chi na saa ngapi papo alipo anoli chingaule uke kwambo uwinga huu usuma na ijambo linina lino lingaulesha uwepo wa yandu auntu ndiya sipo papa winga tangu ti palu paluwinga lakini ndindatu apano yali wawinga lazima ulole kwamba uwinga huu uyu husumu kwasababu aantu yakupele yalipo yakusaidiana kupela na mawazo na vyanu kusherekea vivyo alipano uwinga unga usuma jambo linina iweno Inialiko nduta ndutata woili mialiku kuyantu lazima uwinga wako uwipe lakini ndiwatoa inialiku kuyantu lazima uwinga uzipe ni zawadi kwene ngapata iawadi izifule kutokana na kwamba utoto oi mialiko ukuyandu lakini ndutatoili mialiku kuyandu utangu upate izwadi valu winga wako yangat yatanga yati wazipa bali yangendele ukuzo shasilisifaa mbovu ni mbaya na tangala ya bibi harusi yazuali yapendeza lazima winga yati waipa ngata vivi